Ino eky anjara asan'n̈y amboadia, zen̈y? Mety azoko volan̈ina donko, irô io donko mety afaka miaro irô mpihaza àby io. Miaro fahavalo amy ny resaka mpihaza, amboa zen̈y irô, irô amboadia, àby io amy ny resaka ekosistem avy eo amin'zay amy ny resaka biodivesite koa zen̈y, mety mitana, mety irô zen̈y miaro koa amy ny resaka biodiversite koa zen̈y.